इंडोनेशिया के पहले शताब्दी म व्यापारी मन जहाज म अफ्रीका तक व्यापार करिन। इन्डोनेशियाई महाद्वीप समहू कम से कम डेढ़ मिलियन साल पहले के बसिस हवे।